E mi laato fijowo e gamowo moye ɓuraniyaam, min ni mi yiɗa kon moye e nder maɓɓe, malla so laatake tilas, igga mi laato fijowo e bidiyo. Ngam gamowo Wala semtuɗum ko seɗɗa, wala fulaako e muɗum.